Ny micro-onde dia famanàna sakafo no fahazahoako an'azy fa ohatranà aloha mbola tsy nampiasa dia tsy dia haiko loatra hoe ohatran'ny ahoana ny tena fomba fampiasa azy e